איך האב ליב צו קאכן זאכן מיט <hesitation> מיט פוטער, איך פיל ווי ס'געבט די עסן מער אזוי ווי א רייכערע טעם, ס'איז מער געדעכט ווי אנדערע אויל, און ס'געבט א גוטע מילכיגע טעם פאר די עסן, <hesitation> אדער אפאר מאל ווען ס'איז גרינגער נוץ איך פלעין קאנאולע אויל.